amtan woo jeansiaf shortthi kamm dhurakayethe anan yedhe suraali mil ghabghabdhua (capturaah) kamm dhurah kayethaa wooanen yedhen anin silah suruali mil dhardherthu kayedha surali mil charekho anin kristoamu dhadhe woyya akasi hinekhedhuu anin Dini kasjirah woyaa agarinn dhadhe Dini tenn nurrusithu ammothuu yaaani woyya suruali mil dhardherthu thaa sitarrah thaa inamaan khuliin sirra ridhikhu fudhedha